Ny fandreheta jiro ndraiky da pitihina avao ny raha pitihina amin'azy iñy da efa mandeha lay herinaratsy da zay d- da kitihina ôkan'izay koa nofa añao mamono azy da maty koa i jiro.